Ok, kalau pernikahan yang ideal ya, menurut sa, ini dari kami punya tradisi pernikahan di papua ada beberapa proses. Jadi tidak langsung menikah begitu saja, tidak. Itu pertama harus- dari pihak laki-laki harus bayar mas kawin ke pihak perempuan. Nah, memang di prosesnya ini- proses pernikahan di papua ini memang makan banyak biaya. Nah, tapi menurut saya itu ideal, kenapa, memang banyak biaya yang dihabiskan cuma itu menunjukkan <hesitation> semacam kehormatan itu kan untuk semacam- sekalian pesta perkumpulan keluarga. Kalau di papua begitu. Nah, itu pertama tadi misal dari pihak laki-laki bayar mas kawin ke pihak perempuan. Setelah disetujui- setelah sudah disetujui kemudian langsung ke tahap pernikahan. Pertama itu- yang pertama kalau tong menikah itu pemberkatan dulu di gereja. Artinya ibadah, pendeta <hesitation> pemasangan cincin dan apa di gereja diberkati pendeta. Setelah itu sudah. Setelah itu tinggal mungkin- misalnya pernikahan pagi nah itu tinggal sorenya itu ada resepsi pernikahan. Itu mungkin di tempat lain bikinnya. Tempat-tempat wisata apa begitu buat resepsinya. Nah itu <hesitation> ujung dari pernikahan. Itu sudah itu di situ mempelai pria dengan perempuan saling menceritakan kisah awal pertemuan mereka itu. Nah, keseruannya di situ. Orang bisa tahu kisah cinta dari dong dua punya- dong dua punya awal pertemuan. Bagaimana sampai bisa menikah itu orang bisa tahu. Nah, di situ juga ada canda tawa, humor. Nah, di situ juga ada tong biasa- orang papua kan suka menyanyi jadi di situ pasti ada orang-orang datang menyanyi di pernikahan. Nah, setelah acara ini selesai biasa nanti foto-foto bersama keluarga. Setelah itu nanti dong bikin acara. Nah, kalau- selain menyanyi orang papua juga suka menari, suka goyang gitu. Nah, itu sudah di situ. Jadi- kalau menurut saya tu tradisi pernikahan ini ideal. Meskipun biaya habis banyak cuma kebersamaan- ada kebersamaan yang kuat di situ. ada kebersamaan, kebahagiaan bersama. Itu kan memang biayanya besar cuma kan itu tidak- menikahkan kan tidak terus-terus setiap tahun menikah. Tidak akan- tidak terulang. Cuma satu kali seumur hidup jadi <hesitation> tidak masalah kalau kasih keluar uang sekalian banyak begitu. Itu kan tunjukkan tanda cinta laki-laki ke perempuan juga. Jadi itu sudah pernikahan yang ideal menurut saya begitu. Itu yang ideal. Dari- mulai dari proses peminangan, pemberian mas kawin, sampai pemberkatan dan resepsi. Intinya ada unsur-unsur itu di acara pernikahan. Itu dari tradisi- tong pu tradisi di papua yang ideal menurut saya.